وفجأة، قالت مرحبا أنا هنا تفاجأ الطفل وسألها كيف تتحدثين؟ أجابت أنا مسحورة، وأحتاج مساعدتك أخذته الدمية في مغامرة سحرية إلى عالم مليء بالألوان استمتعوا مع بعض وبعد فترة رجعوا للواقع احتفظت.